Fômba fifandraisan̈y laôko tsy de haiko tsara be fa- fahaizako izy ndraiky fahitako izy zan̈y, irô efa miaraka maro be in̈y karàha ôtran̈y <hesitation> misy telepatia àby irô in̈y, de efa mandeha raiky man̈araka raiky, karàha in̈y de aveo irô mivorivory maro be oe.